Txile tsu namsangsang omna Mapuche te aimaira te dayagutia civilization te omna mona ni a. Mapuche hau hi anlal bikin txile ram history a. Txuan se teber pol te zing ami ani Inka Empire te pon Nordan Txile te hi anron opa. Mase Mapuche hi tsu anron ok teila wane. Mapuche txuan anlawin txan txua, anlawin txan him tebik ane. Txuan sanghat sangha somtum peruka hence Spanish colonization txua in txana. Tak txuan Diego de Almagro txua, <hesitation> European musulman txile akal txu ni a. Mase op teila wane. Mase sanghat sangha <hesitation> somlib kata txuan. Pejo de Valdivia txuan, Santiago a, Spanish rule txua a txana ni. 16 a txana 18th century tem hi an, Spanish hau txuan encomienda sistem anmang a. Txuta ankua mi hau te txua. Na tok ten labor angin anmang txina. Txuan aroko war te lau. Oma Mapuche te hi an, Spanish. <hesitation> Spanish opna txua anlawin talo te ane.